तीन भर्वल् तोमतो सौचे हतिक् धबे हन्ग्रकन् कोरिय्ले जथेस्तो दिनो लेउके एतिकि थकिबो प्रए। हधरनोते तोमतो सौचे खुलन थके तोमतो सौचे खुल <hesitation> खुलन हुअ केन् एत थन्द ब हुकन् जेगत् बरो ब। सोबिस् न थकिबो प्रए अन्कि किसुमन् फुत्रे कोहे जे ही दुइ बसोर् पजोन् तो एतिकि थकिबो प्रए किन्तु क्रेनोत् बसेद् ब्य् <hesitation> रिक्तो। परिख परिख कोरतु अति पयुजोन् परनिय दर पोस्तुत् <hesitation> कोरतु रिख मनो ब अनु मनो गित् पुअ जये एबर् खुलिले। तिनोत् भ तोमतो सौचे तु हधरनोते फ्रीजोत् दिन् थके।